இஸ்ரேலிய உணவு அதன் மசாலா மற்றும் தட்டமான. சுவைகளுடன் சிறந்தது ஹம்முஸ் மற்றும் பாப். போன்ற பருப்பு அடிப்படையிலான உணவுகள். இஸ்ரேலின் பாரம்பரிய உணவுகளில் அடிக்கடி. பரிமாறப்படுகின்றன பாப் என்பது கேழ்வரகு. அரிசி மற்றும் இறைச்சி கலவையாக இருக்கும். இது சுவை மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்ததாக இருக்கும். பொட்டனும் மற்றும் ஹெரிசின்ட் என்ற இனிப்புகள். மற்றும் குழம்புகள் இஸ்ரேலிய உணவின் பகுதியாக பரவலாக. இருக்கின்றன புட்டின்ஸ் மற்றும் சிப்ஸு. போன்ற உட்பயன்பாட்டுகள் இஸ்ரேலின் சமையலின். முக்கிய பகுதியாக பிரபலமானவை.